كنتمنى نموت انا قبل مايموت الشريك ديالي حيت منقدرش نعيش بلا بيه و منقدرش نتخيل هاد الحياة و هو مافيهاش فمن الافضل نموت انا قبل منه هكا ماغاديش نتألم بزاف